Ɓuubu, ɓowngu, fetofettoore e kuuɗe ñegeere e temmba. Ɗii woni ɗi micititoomi. Banngal kuuɗe anndaaɗe ɗee ka... <laughs> <hesitation> Ɗun nii non jooni kaa.